באלניסבה לד’קה אלאסתנאי, ואש ימקין יג’י פבלאסה ד’קה אלאסתנאי? היא האד אלקצ’יה כפקרה סכ’יבה תטביק פאלמדה אלקריב, ולאכן מא נعرفוש אשנו מומקין, חית בבסיטה האדא מומקין נתמדאו פ אלגעבא דיאלנא, ולאכן נקדרו נסתאפדו מן אלד’קה אלאסתנאי פ בזאף חואיג’.